बिजली के केतली म नीचे कॉइल लगे रहेल जो एक तार के साथ गुजरे रहेल। जेकर म पानी गिरते अउ कॉइल गरम होये लागथे, बिजली मिले से ओ गरम हो जाथे अउ पानी ला गरम करे लागथे।